Canadá es naturaleza. Enque hue colonia británica, essa enfruencia se quea ena parti sul i correl Canadá es comu correl la naturaleza vigin. Peru, craru, difici tamién d'izil quál es la coltura propia de Canadá. Mos sona la policiá montá i la bandera essa cola oja d'arci. Tamién ai coltura i lengua francesa pola provincia del Quebec. Tamién ai que hazé-li assuntu ala coltura esquimal que tienin pal norti.